Treya yez nareya nawue toz naka, nawueja nak nal na nakta nazu be, be'ba nawueja ndyo bey le be yi' nawue ndyo yi'i, na ngenta re ma' ndole mbiuxey, mbliachey, en tiemp ndo yiba jwi'a jwi'n toz ndyo yi'i nzo nita per na gap nzina pues yek yi' nzina re, laxa'y nazuy mbay mas gap na nal ncheya nawue toztir ndyena nawue pues nawue toz nzomena na nakin re men ee bro lar gokmena nawueja nketemen.